ഫ്രീദോമ് ഓഫ് സ്പീഛ് ഇക് ലിമിത് ഉപ്പദ്। ദൈക് പന്ദ। കേല സ്പീഛ് ഇദ് ഗലത അപിന സാദ്ദേ ഉന്ദി സുല്ലു। സുദ്ദി പുര പോപിന സാദ്ദേ ഉന്ദി നിഛ അനഗ പുബ്ലിച്। ഇദ് സഫേത്യ് ഓ പുര മസ്ത് ബന്ഗ അപ്ന കേല ഫ്രീദോമ് ഓഫ്। സ്പീഛ് ഇനു തപ്പു യുജ് മല്ഥുദു തേര്രോരിസ്മ് ല സ്പ്രേഅദ്। മല് പര അപ്ന കലേഗ ഭക കേല സഥി വരിയന। മരിയല് ദേപ്പരല, വോദ്ഛന്ഗന പന്ദര അപ്ന ഇത്ത। ഭക ഫ്രീദോമ് ഓഫ് സ്പീഛ് ഇക് ലിമിത് ദീജിദ കേല ജന। കുല്ലു, ജഥി അവദ, ധര്മ അവദ, വേനു പതന്ദ। വോദ്ഛന്ഗന പാതേല ല അപ്ന മസ്ത നേഗതിവേ। ഏന്വിരോന്മേന്ത് മല്പിര കുല്ലു നിഛ പന്ദന്ദ പുരല। ഫ്രീദോമ് ഓഫ് സ്പീഛ് ഇക് ലിമിത് പദര അപ്ന ജി ഐഥോത്തു। അച്ചോഉന്തബിലിത്യ് ദീന്ദ ഫ്രീദോമ് ഓഫ് സ്പീഛ് കോരോദ। അപ്ന ലിമിത് ബക ഫ്രീദോമ് <hesitation> കോരോപിന। ഏത്ത ഉന്ദി ബലന്ചേ ഉപദ അപ്ന ദീവദ അപ്ന।